Iga ngoboka aseee emambia naende ki naaaa bokire mambia, iga nkoboka chinsa ikomi na emo ya mambia, narigereria eng'ombe obonyansi nanyebekera abwo, nabo okonyora ng'a eng'ombe eywo netakeire kokamwa eng'ombe eywo yakamwa goikera ense eyemo yakamerwu, eng'ombe eywo ya nanyerusia oo nanyeira ase ebwenerete kobera enyore endagera yaye ya kera rituko. Nanyekera endagera eria narwo ororo, naimoki obokombe, nagenda koburugera chinsiaga <hesitation> ase naaaare ase nabutora, gose ase nabutoire, chinsiaga chiria nachiburugera nakora. Nairana nka,, nasoa bweeri ase eng'ombe ekorusi ase yaraire, nakorora esike eria ya eng'ombe, ekero nanyerusirie ororo nanyebeka amo, naabusa asa aria, narwo ororo, <hesitation> nacha naaaikaransa chiabeire chinsa inye chia mogaso iga, chinsa echi inye iga nabo okonyora ng'a tindari kende korwa mambia buna nabogete, nanyonosia echae yane, nanywa nagora na omogati onye orenge ororo, nagora na omogati naria, ko nakorire korwa aria, niga ngosoka korwa ororo amache taiyo, naenda roche nareta amache, nonya gatato iga. Gose kabere, nabeka amache aywo, narwo oror nareterania amache ya eng'ombe nayeterekera, nanyea, nero yanyora amache. Goikera abwo, ko narure ororo, niga nkong'ea korora ng'a inki nkoria ranchi bono, ekiagera goika chinsa echi chionsi pi buna natarire igo, naaaaasugurikire eng'ombe, narure mogondo, bono nang'ea korora ng'a nki keri kere isiko chianga nchire nabegete, narasibia, <hesitation> bikoroto natiringete embura yatuete natinyia, erinde chinsa echio, naigwa ng'a endagera eri naria yaerire korwa enda, erinde nang'ea korosia, bono koprepare ranchi. Narosia ranchi yane, <hesitation> ebwenerete, nara naruga obokima bwane, na esuguma buya igo, narrega, narigiaaa na erinagu iga, naragera kabisa nakaranga, naragera naigota. Ekero naigotire chinsa echio, bono chinsa echio nabeire free, bono nabo ngosoa ntimoke, natimoka goikera chinsa ikomi chia marogoba. Echi nabo bono chibwenerete, ngoesibia omobere, nasoka. Nasoka gochia ejogoo yaito, stage miwa, nabuta ororo na abasani twaseka ake, goikera chinsa, ensa eyemo ya marogoba. Ensa eyemo ya marogoba ki yasoire iga, naende niga bono tokoeringa gocha nyomba erinde tocha koragera naende sapa. Ande ake nabo ornyore ninyigotete naragera mogaso naigota, bono iga ngocha. Ntimoke ng'ikarase inywe echae, gose erongori, gose omochere, ng'iyeke omochere, nyorosie buya ndie. n tigari naende oyo mambia, naende bo ngoboka mambia ngosoka naende nyore egento ngocha koriaa, erinde naria omochere oria, nasoa natimoka. Chinsa isato ki chiaka iga buya iga, inche nasoire nararire, natimokirie obongo, naende mambia ndengereri naki nkoboka.